آ <hesitation> أحسن نصيحة سمعتها هي ما تخليش الخوف والفشل يوقفك، <hesitation> كل غلطة هي درس <hesitation> طبقتها في آآ حياتي كيف نواجه تحديات جديدة، ونخدم على روحي بخوف من الغلط على خاطر كل تجربة بنبنى خبرة.